Han pantalon na ba bara se yan hɛ ba hanan ɲan we sin han ɲan sa <hesitation> han ɲan sire boni han jin na mibini twa han mibin a <hesitation> sintir mi dena sintir mi dehan han jin pakora han mibin han tisira mibin <hesitation> mɛ mɛn ani se ho <hesitation> sunu pɛ ma mi zine sunu pɛ ma mi zine obɛ mare